Liats pien ni han. sana lia ti skul hanigan tuama turu hatatei. romana lu go ma tare mei lieni. a li hatin tatala. tarats poateni hatatei nega lie tsion alie ka hamanasa gi u k tsi me. alie kagi tarats makum ats toiena ovan tua. lag. hakape gu skul tar. lugu lia panna tokui. la len lia oversseas. Poata tina tukuia lia. tara bun tina skul ia lia. Alia tsiom galima hakats leneia naha. Lie tukuk turu peispalu lani tsiom balie katalag ba lie ka talagi tarats ken makum eni a liema ategi a liena butu pouts tala gowe han i hangisa? Poata ti katalaia liats poata te la talama. lie halena pesar. a lie alena hamanasa tala nena tarats bun teka gilia. balto ateim. i me? Ga turu len teron pipita sil remi limio teron pileri tara man stadium i tsion. Galo tara hohots lasim alam te gum hahis pesa lami tsiom te gum gono mereiega mats hiaka. tuku lahas regen. lam te stori talam. storim. watch haniga korum. poata ti ron watch haniga koru hakapa lanami lam a mats pile te watch mula lam i stadium lam e kopisim. Man makumun soho tamlam i tsiom. mamana ka galue press tun lase men. luma hatwok mi lue ngilima ha e la tun lasina te lanama. ngilin lam na hihol lam tsiom ats moto car tam lue gum hahaloso hakapa lala. lakasa tun lasig. kalatega tamana tara mats tu hongo amats tetenei tsiom lie osak hama poni. la guma. haron hakapa go. kopis gula. on ba tuneiega air con ia iogana. galie opug. watch tv poni. watch lanema mats tv. Poata te hakats negi lia legomi roro pouts laie hani tsiom ga lie laguma mi tkug. osa guma tara balus. poata temi tukugi lia i buka ni. lie lu pouts. hire tun hasnega taxi. lie ma lamegi ta motor car. ta bus la te osa mi limio. hire nega taxi na tukugi han. poata te tukugi lia han i tsiom. taram ba galapien te pita gugono talarima. tareiega mats poro tar hamatsku h. lamuma mi wa laneiem a mats ramun amats hiski eni barte raraha parpara patu lara. moatu hakats ha parpara iam. manka te sahaka te ngile milimio. hatei tun lasi balia te holig. lie saut go, manka ba man topo. lue ngilema beer. lue ngilem aha? Ra hol ro. ramun u hiski tsiom. tekami lam teron pile neriu berebana ball te lapo ha sait lanaieri tsiom aka pinpino Ha roro hakapego liatss huol puku ats lan. kopis ponig. haba reka? Wokmeri ni lihir tsiom. puah. eka putar. Alia tsiom ga bik sot hanigantoa. Alu te ngilemou ats kankopis tsiats kanha? Sshhh. two kina moni a topo. Alugo pua sei. Man balus i tsiom nonei tego ngil ia lu. Taraha lia puata te ase mowa lua manka man topo. ssshhhh. lo halanema poata. lo mas katoma ka ba te lana turu account tara biksot eni balto lu hanapima ha te ngilimulu. Alia le ken mi roro gi hanats huol ats lan la. osa pouts egowa balus na tuku pouts gi te kagi lia tsiom. poata teron na tuku pouts gilia tara makumun kui. lie ron hakats ova pouts koru regumo limio len ri han. Ba temi kagowa li han le hakats ova pouts koru len negowa lie go la pouts wu tara makum tekagi lia. i li ba luma sot emi taha? Nia a lo noum ats tsibo. lo noum. luba ma sot nemi taha. te ranga gulalia u tuburara kato ha tutu las meremei ra i hahagono remei ra. ha. kaba teka tala mi lam turu tuenrei hiaka tsiom. tuenrei hiaka a mamanaka ge kato las memilu ngil tamulu pesa. Alam e ron lam tara man Mats makumin totobu tiom te tartaremi limio non tara manka te peto lariu katun. li ron la na totobu gi non tara mats makum. alam e totobu talamen nona mats pinky pants te lolo kata tunini tsiom. nonei amanka tena tara lanem te matsingolon hasogoho nemulu. Ba poata ti kaia la ron tara makum. hesitatiion. mualel ba takagi hakats ha parparani. galie ongo haniga puku hasgia non tarats makum nonei tina kaia lia bale kuig. Li kamei a taxi. li kamei a mamana mats marken ka te hapita laneriu katun eni. alia puku has ti hatsileien ba lie la pouts gumu han. mi kaia li han ba lie kui ha parparan tua pouts nega bera para no kingo para na mats maromo. nonei tala matska te ha pile negulia tara puati romana. A maromo na bere no kingo ga nonei a manka ti lapouts mema lia ti kama lia nonei overseas tarat tokui tar